Chokolat sunii, chokoleet guraatiin jira, adaadiit jira, ta aneniit jira, gugurdaat jira charekoot jira,. dumii ishin yote unum mioti. lila tofauti gudionen hinkabdu, tofautin ishianii rangumaai. rangumaan akan yeti, duumi taam guraatia iyo ta diimtuat akan mia